Kangurët njihen për çantën ku mbajën glishën e tyre edhe pë’ faktin se qëndrojën mbi dy këmb, në dy këmb e duken si boksier se ghuzarjën grushtet sa të difindiren ka predhatorët.